<hesitation> katika innama gummi kasa wonam tok yaaani lilla bidii dufunni ijette ,bidin tum maani ennan atam jamii karkati, attam innama kun qarqarti ennan innam wonam tok biddii midasse won fulani dansa midass, wontun yaani jamii qarqartet abban kun haggumi qarqaree dub wonnamm kun midas woinama dibbin jala darge midase ak dansa ijjete midas gummi wollin liila qarqarti wontun ujumla ishia.